إي أكيد ننجم نزرع, ننجم نزرع الطماطم, ننجم نزرع الخس, والسبناخ, ننجم نزرع البطاطا, ننجم نزرع القمح والرز, أول حاجة بش نزرع, يزين نحضر الارض متاعي, نحرثها, وننظفها من الحشيش الزايد, مليح مليح, ومن بعد هيكا, نحط القلوب ونبعدها على بعضها, بعد هيك نحاول نرويها وننظم الوقت متاعها.